د اوسیدولو دکوچنی فضا دپاره به اول ساده او لږ سامان انتخاب کو چې ځای ډير ونه نیسي. کوښښ به کوو چې داسی شیان واخلو چی همزمان څوکاره ترسره کړی لکه بستر چې المارۍ هم وي. ديوالونه به د ذخيره لپاره استعمالوو لکه تاخچی کوم شیان چی انتخاب وو باید په ډیر دقت یی انتخاب کړو چی دیر ځای ونه نیسی او د ډیر وخت دپاره کار وکړی